Ti'la yó ta vii kastonti anria mití tona ho na kuchiti ta xa yitati kana tantí, nana kiga dava kitijan chí ho na ni nane tantí, ta no ni nane iinti na kuchitijan ta jan xa nidatí, tona o inkatina ho takatí ta iin kitijan ta ko taxati ta nrachiti ta kón davii tá nakuaka tanti xa hónakati nona tiempo iniyó tá iin ti ta ni nanetí tikuii, ta kana tanti ná kongati koti tikuii ta hú xhitaí xhita lekoí, ta oni miton na vee na mitón lin'na koga hina koga deená, ta ni kuxana chetena noni chetena noni ta nikuxa na xá iin tidata ta tidatá jan tá nikuxati ná i iin ñó ta naxati, kiditi xhina nenriki ta nóti nreti tanti ta xaini yó ta xa nachokuinti na kiditi onka chin ná, ta kan ná xinti ta xhitatí nión xhikanó miti ná kukiniti na xhitatí tá dikan katattí katatí ta kixa deetí kixa naditi ta kuxhi kuxhinidati ta kuxhi kuchiti ta konti. Kuchi konti ta najan nguan koni kachí ná, ta ngu drios yó ta ni tayia ná anri anri kokao anria mio dadavii xó'o na kutoni inio nunguan kao tá dika ni ti'la yó ni xa tan yá dadavii tí ña anringuan na kutoni initi anria miti ta taó tachí xó ta dikan hó tachí mití ta hó toxo ta dikan hó tonti ta ho o on. yó'o ta dikan otan yuti na kanti xin tanti ami kuti ha ha ña kukinití ta nrukuti na kuchí dee tí ta iki ta ikiti yó ta xanti na nrukuti a tikudu a yee nunguan xanetia kuchí keeti ta xana kiti lujan na xá yuati na konetía adi'i ti otna xanatí toda najan konikachí ná ta hó dadavii xhi miti ho día xhi miti xajan ta kutoni initi ná nunguan kan inka kiti ján.